Mema wo aha oo, mo nua dͻfo Megye dzi dɛ wo ho ye? M'enyi agye paa dɛ mehyia wo. Mifi Brekum nkwanta nam, na afei morokͻ efiadze a ͻwͻ kurow yi mu. Na m'enyi apa do osiandɛ mennhyɛ da nnyim ha ntsi meserɛ bisa dɛ ebɛkyerɛ me kwan a ͻkͻ efiadze hͻ. Mowͻ dwumason bi a ͻwͻ dɛ midzi, na m'enyi bɛgye paa dɛ ebͻboa me. <noise> Meda ase.